زه د کتابونو په المارۍ کې پروت یم، زوړ، دوړو پوښلی، خو لا هم ژوندی. زما نوم "د ستورو تر شا راز" دی، خو خلک نور ماته د نوم پر ځای، "هغه پخوانی کتاب" وايي. زه ډېر وخت مخکې یو لیکوال ولیکم، هغه زه له زړه لیکلی وم. زما پاڼې تازه وې، مرکب رنګونه یې ځلېدل، او خلک به له مینې راڅخه اورېدل.